Mìŋ manaŋ gbàlà, because e gbàlà tiŋ anyuùŋ kòmaŋ wi nyàŋ naŋ wi gɔɔyɛ̀, yèè paŋ e e e ja, kɛɛ e gbàlàa, maŋ ɓɛɛ nyùnȧŋ jaȧ kàìŋ nɛ maŋ miŋ juulà, miŋ gò kpɛɛ̀ŋ, kɛɛ maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ke bɔ yii ye, ka jùà ke bɔ miɛ̀ŋ, ɓɔ̀ mùŋ juulàim, mùŋ juo ke bɔɛ̀ maim miŋ kiɛ̀ŋ, sèè mùŋ go miŋ kiɛ̀ŋ ke jii miɛ̀ŋ fè fà.